La kú xi nǿǿ fⱥⱥ’ra e ñóó ii ba kiä, re úú’ra ‘myy’, re láá’ra, re úú’ra kä jé ‘lóó’ re úú’ra kä jy sún kää jé ‘nⱥ’ re jñí, <noise> jé jö jmⱥⱥ tá exin xi nǿǿ.